Con un viægio curto magara no. Però se devo fâ unna cösa ciù importante m'accatto unna carta topografica e m'ammio ben o percorso eh inandio ascì e pöse e e preparo primma e dapeu magai inandio ascì o navigatô in sciô telefono ma sedonca papê, papê, papê.